وسيلة السفر المفضلة لدي هي الطائرة. توفر الطائرة وسيلة سريعة وفعالة للوصول الى وجهات بعيدة، مما يسمح بتوفير الوقت مقارنة -مقارنة بوسائل النقل الاخرى، بالاضافة الى تتيح لك الطائرات استكشاف بلدان جديدة وثقافات مختلفة، وتوفر مناظر <hesitation> رائعة اثناء الاقلاع والهبوط.